Náfá búuweeti cíwun káweet, cíwun náfá búuweeti. Mëënáaţa buweetëna bël untab tú wáanjëënţan cíwun náfá búuweeti. Mëëweet unţand, këëweet bámeenţu kato mbúurun këënkaweet bël ţí umbaŋ umëënţabun cíwun náfá búuweeti. Náfá búuweeti booká cum. <hesitation> undúus bánanţabá na bëfa, bëënjeej búuweeti bul káñawuna bun undúus. Elaralar acíri kato, këëweeti dël ucak dúuţ mëëyá mbá këëndúna káankur puweetënawu unţaya cíwun náfá búuweet. Këënká kanţíij búuweet náfá bël, untab ñaan jëënţ bá, ací búuweeti. Ma mëëwín untab pase jëënţaţ búuweeti cíiţ dël. Náfá bël tíisës, ma untab pase jëënţ búuweeti cíibúun dël koon banjëënt. Cun náfá búuweeti.